Mase <hesitation> nare iak masing amun funalik kare di involvim nandi pana num kain a drug <hesitation> aphone ka wokang nandi ma di les ma kawit ko di wokang amun pokang doxo iak goana piaat masing kare iak ka doxo moa ka doxo mase dina viring amun sumat amun xulau angkanan amun rete ma amun fufunalik dina wut dina bungin nandi dina gana piaat masing kare iak ko doxo dina wokang amun activities or amun games kuna pah dina involvim nandi lamaskana dina dina mas wiang lamaskana amun <hesitation> bung angkanan kuna pah dina rexasing a pasin kuna izi doxoing kuna mind sinandi kana peh involvim nandi pana mun saan ka raksart.